Arab Saudi ndia negara yang henun no ita ka'a fadin yang agama Islam al nai ndia negara ndia negara yang nelauk terus negara yang henun no hatoli-hatoli yang lamhele lamatuak jadi negara ndia sangat-sangat nelauk.